Ja ɨó suni ja ku ja ka jiniyó jina'ayo ja este suni nu jiniyó te suni va'a sa'ayo vaa ntéeyo suni chi tu va'a kaá vi, nu tu nu ma sa'a va'ayo jina'ayo yuan ku ja kuni ja vaá sa'ayo ka'an vaá jin ta'anyo ntɨɨ te kuni yuan kua kuni ja kotó ta'anyo jina'ayo.